<hesitation> Ny karazagna palitao maro, misy ny blouson, blouson cuir a, misy ny palitao ary misy koa ny veste a, de ny fomba a <hesitation> ny fomba <hesitation> ny <hesitation> fotoagna agnanaovanazy ôhatra zao palitao atao am rah mihajahaja na blouson cuir koa, de veste zao atao amin'ny <hesitation> ôhatra oe andro mafanafana regny, de palitao koa ôhatra oe <hesitation> amonjy <hesitation> fety.